کرښې په سکو کې د اصلي والي نښه ده. دا کرښې د جعل مخه نیسي. همداراز، په اسانۍ د سکې نیول ممکن کوي. دغه ډیزاین د امنیت لپاره کارېږي او سکه هم پرې ښايسته کېدای شي.